Moderaeai nalo taka mamata, five o clock nalo ka mamata, taka mamata elae nalo mampa lotu famili isimani, mampa lotu elae. Lotu eloa lago manipa atoka, atoka aloa mampa inau ka kikiu, taka elowa, baska loiloina baska eloina pe lauma pe lauma usariau, tape usara alo aiau nalo arawa kai lao. Arawa tagu uwaka isagu, taka lo uwaka, uwaka, uwaka tape belo umana elae maket ai ka sobiou maketa taka lao aniani kiki namini lunch ko lo kaisidia. Kaisidia taka arua aniani ko sobisai abani. Tagu uwaka laisaguna aparani thirty minutes nalo kai sobi. Kai sobi, taka lauouma, lago kai sobisai abani. Taka lo matate ela ka uwaka abani taulo, taka uwaka aparani rai ei, five kiloko io abg time ela ka, asoma. Taka asoma ka lauabani bus kalama elowaina, bus taka elowaina kaisaiabani, amatai ka lao abanima, taka lauma elae uwaka kiki tadipa podo, uwaka kalama arua alo italai rumai, ka arua ata ataumo, kai sasara a pipia kalo boko, taka boko aloa elae kai kikiu taka kikiu aloa elae, kai akamanu, kai manabu, taka manabualoa, aniani tadipa mako umana ela kalo tu kai aniani, taka ani aloa mampa kakadeke, kaka deke aloa, ela mampa lotu taulo, taminipa lotu eloa lagu elae kolo mausu, taka mausu elae umana namini enae tape rare kai redi taulo ma udalo uwaka ka lau abani taulo.